<hesitation> Ɓii aadama so a tawii ɓe kaɓii fuu. Ko aardotoɗaa fuu waɗde, a landoto sabaabu waddondiri ɓe. Nden non koliitaa ɓe aduna huunde fuf, baasi ana waɗa. Kaa o timmataa, o woni mo moƴƴa. Ndaaraa ɓe njaafondira, ɓe kawra.